أول شيء عشان أعلج لوحة على الحائط لازم تكون معايا الأدوات والمواد المطلوبة مثل اللوحة وشريط جياس وجلم رصاص ومسامير أو خطافات على حسب الحائط، ومطرجة ومثجاب، الخطوات أختار الموجع وبعدين أجيس الإرتفاع وبعدين أحدد النجاط وبعدين أحظر المسامير أو الخطافات بعدين أجوم بتعليج اللوحة والتحجج من التوازن.